Ny mampiavaky saka amin'ny amboa ho añao e? Ny mampiavaky saka amin'ny amboa da ny saka izañy da tsy mety baiko tahaka ny amboa; ny amboa nofa baikoañao dafa manaiky. Ny saka da sarotsy ny <hesitation> mibaiko azy, amboa koa da mahalala toem-pony ndaty no fa añao matahotsy da haiñy amboa añao koa tsy matahotsy an'azy da fa matahotsy ano koa ny amboa iñy fa ny saka da tsy mety an'izay fa ny tiany avao no tiany.